ना एसो कुछ ना आती कुकुरों की सोए से देख बाल करो तौसिक पियार दो तास्की समाज मुझ दग से सीखाओ कोसो कोसिक बुकनो तब सो दोस्त रो कुकुरोक अगर सीखेना दागसे सू तुको सू काटो भी अगर तुम सासिक बदीया से सीखाओ तब सो आछी तरीके से रो कुकुर कोसिक ना तुकी आछे हो कुकुर